<hesitation> Ny karazagna dite haiko alôha edy ai: <hesitation> misy dite veromangitry, darasina de ravimboafotsy igny matetiky fatan'ôlo aminay ndraiky ravimboafotsy igny de misy koa zagny dite ôliva de afaka magnano dite sakay tany koa raha ôhatra ka am'le fotoagnan'ny manintsinintsy, voavoan'ny sera regny mba mampanafanafana tenda zany igny.